Alantô o figgin o vedde questa pòrta, o l'arve e derê a-a pòrta s'arve un pòsto belliscimo, un bòsco dove gh'é l'erba verde, i erboi belliscimi grendi, i fonzi e tanti, tante bestiñe eh brae eh gh'é e sciornie, gh'é l'orpe, ma che en tutti bräi e accompagnan o figgin inte questa belliscima gita inte questo bòsco incantou.